anninkuun marra gudda warri akkan chakkas, warri birri chakkasa, warri birri hama chakasaa akk bongoatti, kaa kitamaduniiatii, warri birri hamma chakassa warri took hinchakasu.kaa bitti issa chollea akkdansaa jiir lilla chakkasaa sunnif akan chakassa wondibiaf hinchakassu.